Mi penso che pe nettezzâ un locale comme se deve se dovieiva fâ sparî quello che gh'é into mezo comme scarpe, vestî, muande, scappin e atro. Se porrieiva ascì stramuâ inte un canto töe e carreghe e aloa se cominsa à aspiâ da pua. Dapeu, se deve tornâ e cöse dove l'ean.